ا <hesitation> الإضاءة <hesitation> ديما خير الإضاءة الطبيعية علشان أنها تعطي وضوح وتوازن، <hesitation> زاوية التصوير، <hesitation> نجرب اه زوايا مختلفة باش نلجى أفضل واحدة تناسب ملامح الشخص، <hesitation> الخلفية لازم تكون بسيط مفيهاش هلبا تفاصيل باش تبرز الشخصية، التركيز ضروري ما تركز الكاميرا على الوجه، والراحة ضروري يكون الشخص مرتاح مع ضحكة خفيفة تغير الصورة بالكامل.